Japon pegua reta kua reta jaema jaereta jou opaete mbae mabe plato sushi jeisupe vano jare ramen jae ma joue reta oipota rupi va no jare joureta vi jebae, alga, salsa jae kua reta jokua jou.